هو ٱنا راني من هذوك العباد إللي يوصلوا في الموعد جوس معناها مانكونش متاخره دائما أننا هكا أنا مانيش من هذوك الناس إللي يتاخروا علي المواعيد ومعندهمش الكلمه بالعكس أنا نحب ديماً نوصل قبال الوقت <hesitation> يعني نوصل مرتاحه والناس إللي نكونا حنتلاقي بيهم معناتها ميكونوش متظايقين مني وأنا زين منكونش متظايقه.